Fomban-drazagna amin'ny fiarahamonigny mety misy mahita azy hoe tsara ie misy le manjary, mbôla misy le mampilamigny alôha ôhatra mamangy ko fa misy tera-bao, ôhatra mamangy, mamangy koa fa misy fahoriagna, regna zegny fomban-drazagna tsy hita ny maharatsy azy hozy tegny gasy zay, de manjary tohizagna fôgna regny fô, regny agnisagny mampilamigny ,ny fiarahamonigny